Fomba fiasan'ny tele a de tele de mazava ho azy sy main- sy maintsy ilagna courant; courant-gna izy de izy sy mainsy misy antenina kôa de igny antenina igny am'zegny atao mfandray aminanjy de igny amzey mamôaka feo de igny mamôaka sary fa agnatiny tele tsisy olona zany fa <hesitation> raha efa vao enregistre akafa fa amy antene igny foagna mandeha manazava ananjy.